ñá ña sa´tu vika´a hua vii so ñaa nti ntii xini yo sa´ru ra kuu tyuuu´me tyu´yo tyu´yo tava vii so na ntuu ntii ña ra kuu sa´yo lasu li sa´a yo tyikae luli tyika yo ka´a li tyikayo xini takuatyi yo ra kuu na escuela ñaku ña sahua ntasa´ra kò´o ko´ña ni sioni ra iva tyityi na ninta saka mi xinina nityi ta ko´ñaa sa ntintii na xinina ra viti ra ña ña yaa kuntii kutua tyuu´yo xini yo tava vii so na nuntii´ña ra kuu ntati´n mii yo ntyikua kuni me ntatiyo xini yo xini takuatyi yo a xini ná´ayo a xini ñaa ku´u yo ntyikua kuni´mee ntaii´nyo´a nityi yaa uu-m vii vii kuenta yaa vika ka tyuyo xini yo viti